Huunde fuu ko kawrindintaa, so wanaa tawi aɗa anndani ɗun kaa. <hesitation> ɗun kaa so aɗe haajaa hawrindinde ɗun tan a ƴeewan ko ɗun woni e huunde fuf. Hoɗun fof ana jogii to waɗtetee. <hesitation> minkaa ɗun paamumi hen. So wanaa ɗun, nii enna kaa jaabaade ɗun wala ko yaafi.